Ormangokani kawarti ai agar teni mogosa, agar echeldou agar echedou waiyna, in kelay kelay kelay kelay fabi, tanin, esiri, waiyafejintani, kawartin gourpeadani, wida dafosha, daffja gon hido fa nougeinan, man aman gar tenido tigosa, in enaan dibba indo naerosa, walo fa kawarty echidan fa waiyro edi takirigon, wida gon man dibb teni terin fintani tusaibea tedo kiro, kir man kawartin, man kelay kelay nas kudud toka fa domi, kelayen undiyikon taka ushrosa mannaken kala kado man tusaibaga.